Kubui tungflama wngma bai chámung chánani jwngjal wngwi mano. Abo chámung chámungno tonwi tei tiyar khlaimano hamya khlaiwi mano. Nokhani twisa wngma bai mai tei chini hai manwirok clump wngwi mano. Aboni bagwino swngnani belai kheno jwngjal wngwi mano. Roti bodol swraping wngwi mano tei romnani kwrak wngwi mano aboni bagwi shongmani raida no swlainani nangnai. Kwplaisa twima bai khe bakjak manwirokni brown wngma nobo tebsa khlaiwi mano. Teibo twisa mold torwi mano aboni bagwi sokomorjaknai manwirokno naisingwi tonnani nangnai. Tungflama jagao thwngna bagwi latha wngya wngna bagwi kwbangma jora kolmani khwlainani nangnai. Tei thwngmani jorao thik khai mani khwlaiwi muchungma wngwi mano.